Ini memang mata, mata ini kite suka beli wortel tuh, wortel kite beli di pasar tuh, kite parut, kite airnya, kite minum, kadang-kadang wortel tiga kali sehari kite minum, kadang-kadang kite ganti tomat, tomat kite jus itu, kite beli tomat, parut, kadang-kadang ini juga vitamin kite beli, vitamin buat mata, mata kite ini, kadang-kadang lihat gitu, enggak jelas, kite suka beli vitamin itu, ada mata, suka minum ini tiga kali, kite suka beli ini juga, makan-makanan juga istilahnya, yang bergiji buat kesehatan mata juga, kite orang anjurin begini, kite beli gitu, mau biar makan ini sehat, badan tubuh kite juga.